<hesitation> se ba nyyam ba̱nyet ba kyang-bvau, da̱ ni du̱ ku̱yak ni, ku na̱mawon a̱tyyi, ku̱ kabawon a̱tat za a̱tu̱yring, za a̱nu̱nai, ba ni ka sook a̱ nai ka̱ra̱k ku̱yak ka, a̱ ka̱ jji ka̱ ba nok, ba su̱ kapi ka̱ ccay a̱ ma̱n myyam. Awwon ba̱nap ba a̱ nat ba ba̱naa ba, ba̱naa ba a̱ ni ba zza̱k, tsswu nkyang a, ka̱yat a̱ bat ka, a̱ ba̱ zza̱k wrang nkyangya na, wwon ku̱ yi nat sswan zuk ji, ba ni sswan a ccang wwona a ma̱ myyiam, a̱ ryyi myyam uya u̱ byyi kpuntun bahu̱ngan awwon ba̱ne bạju ạyin yet ba̱nyet ku̱yak, a̱ bvo yet ba̱n yet cong ba̱ccea, to a ryyi ba myyam, a̱ cong baccen, ba̱ccen ba a̱ yin shii ka̱tswan a̱kwai ba̱ccen kuptat a̱ yin shyi, akwai ba̱ccen ba, ba mi nat an dot nom ni. Ko baccen ba naat a, a, a a a̱ sur tyak sati a̱ ba s̱tat ni. To a ryyi a̱ccwang u, ba zza̱k nyyai ka̱ryyi, a̱ ba̱ zza̱k tang ka̱ta ka nyyai ka̱ryyi. To myyan a̱ ssa̱k, myyam a ssak, ka̱ramka bajju ba yi bun sam tssup a ni <hesitation> christranity, wato tssup a bashon ba ba mi mi nkpa yin su ba bu zza̱k nkyang a A shei zza̱k a, ba nyen western education u ni, ba̱nyet ba, ba̱nyet ba a̱yin yet ka̱son a wwa du̱thwang ti ni, ba̱nyet uya n ba anyin wwa da̱ ni ka̱ram ka tssup a, kun ba ni, a yin yen zza̱k ku̱ an wwa aji, aji hwa su̱ tat a̱ji naai, ku ayin nu a̱ tyak, ba ku tyayi, na̱ myya na yya pfong a, bu u, keram ka̱yaan ah ga takai tssup a katolic u, ba tyyi a̱yin nu a yet enterpriter, ku ba nat, nu a̱mi a̱ nu tyyei. Ku amtyok a̱shang u a̱ ryak ka̱yat ka̱bvwa tssup ka, an tyok a̱ bvwa du̱thwang ti ni nu a̱ ni tyyei ba̱ nyet ba kyang a ba ryyat ni awwon banyet ba, a̱ bvo man za̱ ka̱son bu̱ dutwang ti ni. Ba n nat du̱twang ti ni, a̱ ryyi du̱twang uya a̱ su ba tat assu̱na, ti ba tat a̱ssu na, narmi ni bayanyet a̱ yya, a̱ su tyak primary n, a̱tyak secondary nu, a su̱ nat a̱gbodang tatia ry nu to aryuy a̱yemi a sm tyyi npfon ba burkete u̱ nwwa ka̱jju ka. Ba̱nyet ba a nat a̱zanson ni, ba̱yanyet ba tyak bu aji a̱ku̱tat a̱ nat asu̱ yya pfon a masaka. Ka̱bvwa ka ban n jji batromi wwon bayanyet ba a̱ tyak a̱zanson mi, ba̱yanyet an wwa, yet nursis, ba̱nyet can ba̱nyet asibiti, ba̱yaan a̱yet ba̱likita, wato banyet e e, ba̱ bvok wwon bayaan a̱ yya npfong jji nkyang engineers, du̱twang ba bu ilimi, wato twang bashong a, ku a ba bu npfong ba̱burkate, nyyi na ma mi banyet ba yya ni- ba̱ya nyet a̱ yya ah an kampanyt ba̱yanyet ma a̱yya anyyi a̱ccu mba. A̱ tyyi swat ka̱sa na u̱ shei ba̱gu̱gan. Ta kao nasa na zu nok ni, du̱twang ti zu̱ twang ni, n ti uran a̱ ba mi, a̱ tyyi ba̱nyet a shya npfong bu gomnati, aya mi a̱ tyyi ba nok na̱sham nasau a̱ yaan a̱ tyyi a, nkem ngya na zu̱ ya mi dutwang ti, du̱twang ba̱shon ti, nti su ba bu nkyang uya. A̱ tyyi ba̱nyet ba, a̱ wrok ma, le na ma̱nkrang a ba n shyi a̱ cong a̱cecet na̱nkrang a̱ ssa̱k a̱ Da̱ ni du azu̱nkwa ni, ba yin k bvwo ba, amma, bashinshon. A̱zunkwa a̱ tyyi a̱gbodang kankrang, a̱ tyyi local governmen leadqueter, a̱ tyyi agbo dang kankrang, n birni na, awwa sshyei a̱bai bashishank, wwon a̱ ryyi ryyei, ba shya na̱ta̱nyen motor nan swrang ni, a shanga acecet nakpri, wato ka̱suwa wwan ashya na̱bvwa sswa nakan, a̱rshya na̱bvwa sswa nakan, a̱rshya na̱bvwa yyan npfong ba̱gu̱nga, a̱ shya na̱bvwak ba yya npfong nkru m ni, wato nbanki to an du̱twang ba̱shong, kyang a, ba n yei shuga bvwo, ilimi ku za ba bu nkyang ba̱gu̱nga nkyang ba̱gu̱gan, takai a̱kuyak a ba kap ni man. Ka̱ran ka, zu̱n mom bu bạshon ba ni, ba ba bu zwa nkyang ba̱gu̱ngan, n kyang a zuyin kap, ba nta, n na ba mi, ba̱nyet shinkafa ba ni, banipet anhwa zu̱ yi byyi ahwan nji zu̱ yin dinji bagwat, amu a ba ba bu ahwa anhwa. Wwon nywat ji, ba ba bu ahwai nywat a bu nbrang ba̱ a̱ nyyi zu yi za byyini wwon a ba bu nkyang dwnging buburkate, takai nkyangya na, zu̱ ya ni, na shei n myya dutuk ba bumgin a̱jajjwu njit ntizu yin trang

Baba bu zaak, nnaai ka zaalji yin shyi ka̱yi amma alade nu, nu a̱yet zaak ji ka̱ pfun nu ayet zaak ka̱ryyi ji ka̱ pfon, wwon hwon, ava <hesitation> bvon nywi ji zu̱ brang u na̱sa ka̱pfun, a brang ka bvwan nhyan hwa, hywa, ntat a̱ nat su rap. To nkyang a, ba ba a ba she, ba ba a̱ bu shei ka bvwa ka gabajiring, ku̱yak a n naai ka, ba ru̱ kap bn da nok, amma ka̱pfun batra aton an shyi a̱ku̱yak, ilmi a̱ ba bu kashei nkyang ba gungan makaranta ba cong bagungan u̱ nat gbang annu a ka̱pfum kasa karzan ka̱nkrang abyyi primary a byyi secondary school hat ba yaan, ba za ba ba taciaryi bu acecet maka rantu bashishra̱k. A̱yemi a̱ tyyi zu̱ shya npfong gomnati ba̱gu̱ngam. U̱ shyi ba̱jju ba a̱ ka not gbang. Zu byyi ba̱nyet ba a̱ byyi ilimi ba̱gu̱ngan ni, zu̱ byyi ba̱professors ba̱gu̱ ngan kajju, u byyi ba̱nyet yya npfon, ninjat npfon an shyi ka̱jj, a̱ ryyi ilimi. Nkpa za ba bu kyang uya wwon du̱tyok ti ka̱pfun. Zu yin byyi du̱tyak n nyyai ka, a̱kpat a̱ bu za kkyin danti, ti bvu yen wruk ambvat nji a, ma kapfun ka̱za, a̱yya zu̱ bvu ma shya dụtyok to, a ryyi bajja a byyi chrefdom. Zu̱ gwai ba̱ga̱gan.